leddi Bangladesh ni handi ma leddi un leddi Arab en me ɗo yiɗi gamarle sosai, ɓe ɗo mari al'ada je womugo sosai ɓe ɗo mari eh jippingo hoɓɓe, himɓe be ƴamdu, ɓe don mari ƴamdu maɓɓe fe're je ɓe defata. Ɓe ɗon bo defa ƴamdu sosai ɓe ƴama karshe duɓu, bana ɓe woma lokaci julde sumaye, julde laiha, to ɓe leuru julde sumaye ɓe ɗo vurta ɓawo wuro ɓe dinga fiɗugo bindigaji ɓe ɗon waɗa ele be ɗon woma ɓe ɗon waɗa murna.